Danemarka Danemarka io zany firenena zio, firenena mbola manaja culturandreo e, culturandreo tsy zaka zaka karakôry moa culturan'ireo fa amindreo zany mbola misy mpanjaka jusk'antsika miteny am'zao io, misy mpanjaka Danemarka any, ti-.